Laha zaho zane ty mpanamory sambon-danitse taraiky amine zana-bolane ao misy hanine, misy sakafo ty ao le manao manahaty taloha iny avao raho, miherine amin'Andriamanytse raho, mitodi-doha amay mivavake amin'Andriamanitra mbaha hanampy an'i tongadrenako eny mba hahavotsy ahy